hver hagnast á því og munu einhverjir tapa í kvöld skoðum við fiskeldi frá öllum hliðum en innan nokkurra ára gæti útflutningsverðmæti

greinarinnar numið tugum milljarða Norðmenn eru leiðandi í laxeldi en þar eru líka gríðarleg vandamál vegna laxalúsar og erfðablöndunar en hver er staðan hér opinberar eftirlitsstofnanir sem eiga að fylgjast með fyrirtækjunum hafa ekki sinnt því hlutverki sínu að fullu ekki er hægt að fá staðfestar tölur um fjölda

í eldisstöðvum og þá hefur hlutleysi dýralækna Matvælastofnunar verið dregið í efa stóru þau eru gríðarlega verðmæt enda um takmarkaða auðlind að ræða laxeldi er umdeilt en margir fagna því sérstaklega á svæðum þar sem atvinnuleysi er mikið Baldvin Þór og Guðmundur

hefur atvinnu manni finnst vera án efa jákvæð stemmning auðvitað er allt jákvætt gott fyrir bæinn við sem búum hérna lifum hérna allt árið ef maður horfir

komið upp nærri því alls staðar það var þó nokkuð meira um lús bæði laxalús og

takmörkuð auðlind sem er verið að útdeila hún er takmörkuð og á hana kemur þá verðmiði stjörnvöld hafa

svolítið á eftir þessari hröðu upbyggingu við horfum bara hérna á Vestfjörðum þessir þrjú eldisfyrirtæki við höfum fjárfest fyrir tuttugu og einn milljarða síðustu

tvö ár okkar áherslur eru auðvitað þær að fiskeldi megi vaxa og dafna hér við Ísland það er nokkuð ljóst að á sunnanverðum Vestfjörðum eins og til að mynda hérna á Patreksfirði ríkir mikil eftirvænting vegna aukins fiskeldis það skapar tekjur fyrir bæinn og fleiri störf og að sumu leyti kemur það í staðinn fyrir hefðbundnar fiskveiðar og fiskvinnslu í landi sem lagst af það eru milljarðar jafnvel

tugmilljarðar í húfi í þessari ört vaxandi atvinnugrein enda leggja fyrirtækin nú allt kapp á að fá leyfi til að framleiða meira Noregur er fyrirmyndin þar eru framleiddar um eina þrjár milljónir tonna af laxi á ári en vandamálin í

þar eru líka mörg og alvarleg hér segjast menn hafa lært af reynslu Norðmanna en hvað þýðir það í raun og veru kastljósi kvöldsins er beint að fiskeldi þessari

auðlind sem sumir vilja meina að nú sé verið að gefa erlendum aðilum en við ætlum líka að skoða eftirlitsstofnanir sem eiga að tryggja öryggi í greininni því að sporin hræða í Fáskrúðsfirði var komið upp eldi í sjókvíum árið nítján hundruð sjötíu og sex eftir því sem næst verður komist er þetta fyrsta alvöru tilraunin til sjókvíaeldis hérlendis mörgum þótti tilraunin djörf og sagt ólíklegt að lax myndi lifa

af

þótt laxinn hafi lifað fór þó ekki vel því gat kom á nótina og nærri allur laxinn slapp um miðjan níunda áratuginn óx áhugi á laxeldi og fór framleiðslan úr um hundrað og fimmtíu tonnum árið nítján hundruð áttatíu og fimm í um þrjú þúsund tonn á árinu nítján hundruð og níutíu

eftir ríkisaðstoð enda fjárfestingar miklar og reksturinn tvísýnn þannig að þið eruð að fara fram

ríkisábyrgð við erum í raun að gera það þó ríkti mikil bjartsýni meðal annars í Þorlákshöfn þar sem sveitarfélagið hlakkaði til bæði beinna tekna og fleiri starfa ef allt gengur vel að þá verður þetta mikið framleiðsluverðmæti sem þetta kemur til með að skapa

á þessum árum vildu fyrirtækin gera hlutina hratt en eftirlitsstofnanir töldu rétt að fara árið nítján hundruð áttatíu og átta drapst mikið af eldislaxi vegna

í sjálfu sér vissi maður fyrir að þetta væri áhættubúskapur og maður gat átt von á sjávar hér á þessum stað mér finnst fiskeldismenn fyrst og fremst vera

byrjuðu að fara á hausinn strax um nítján hundruð og níutíu og þótt stjórnvöld reyndu að halda greininni gangandi

reyndist það hreinlega ekki mögulegt framleiðslan lagðist samt aldrei alveg af þótt sveiflurnar hafi verið miklar undanfarin ár hefur hún aukist hægt en í fyrra tvöfaldaðist hún svo nánast fór úr átta þúsund tonnum í rúm fimmtán þúsund þetta er hins vegar bara upphafið að vextinum samkvæmt upplýsingum frá Landssambandi fiskeldisstöðva má ætla að framleiðslan verði um tuttugu þúsund tonn í ár og rúmlega þrjátíu þúsund tonn á næsta ári ef við horfum mun hún líklega þrefaldast milli tvö þúsund og sextán til átján þetta eru ekki draumórar því það tekur jú tíma að ala fisk og hér er miðað við þá framleiðslu sem þegar er farin í gang með auknu eldi fóru margir að hafa áhyggjur af slysasleppingum og áhrifum á villta laxastofna

tvö þúsund og fjögur var því ákveðið að loka stórum hluta landsins fyrir eldi til að vernda helstu laxveiðiár sjókvíaeldi er því aðeins heimilt á afmörkuðum svæðum eins og sést á þessu korti það eru helst firðirnir fyrir vestan og

austan sem fiskeldismenn horfa til en einnig er fyrirhugað eldi í Eyjafirði sem hefur þegar valdið miklum deilum

pípunum og í virkri umfjöllun í

þeirri framleiðslu sem er í dag hér sést vel hversu gríðarleg aukning gæti orðið á næstu árum í Seyðisfirði hefur verið sótt um framleiðslu á tíu þúsund tonnum af laxi en önnur þekkt áform nema um sextán þúsund tonnum í Mjóafirði og Norðfjarðarflóa er stefnt að tíu þúsund tonna framleiðslu en vitað er um áform um átta þúsund tonna framleiðslu til viðbótar heimilt er að framleiða sex þúsund tonn í Reyðarfirði og Eskifirði en vilji er til að auka það í

tíu þúsund tonn í Fáskrúðsfirði hefur verið sótt um fimmtán þúsund tonna framleiðslu í Stöðvarfirði vilja menn ala tíu þúsund tonn og samtals fimmtán þúsund tonn í Berufirði samtals eru því í ferli umsóknir um framleiðslu upp á sjötíu þúsund tonn og vitað er um áform upp á tuttugu og fjögur þúsund tonn til viðbótar samtals níutíu og fjögur þúsund tonn í Eyjafirði hefur Krossanes leyfi til framleiðslu á tvö þúsund tonnum af laxi en Arnarlax hefur sótt um framleiðslu á allt að tíu þúsund tonnum til viðbótar í Eyjafirði þar eru náttúrulega helstu

landsins og okkar mati eru þetta ár sem ber að vernda og munu alls ekki þola þetta umfang að eldi sem menn eru að áætla á Vestfjörðum eru einnig stór áform í Ísafjarðardjúpi hefur verið sótt um tuttugu og fimm þúsund tonna framleiðslu og tíu þúsund tonn í Jökulfjörðum í Arnarfirði vilja fyrirtækiframleiða átján þúsund tonn og þá eru áform um sautján þúsund og fimm hundruð tonna framleiðslu í Patreksfirði og Tálknafirði að auki er heimilt að framleiða rúm þrjú þúsund tonn af regnbogasilungi í Dýrafirði og Önundarfirði en honum verður bráðlega skipt út fyrir lax á Vestfjörðum eru sem sagt í ferli áform sem myndu auka framleiðsluna í um sextíu og átta þúsund tonn vitað er um áform upp á tíu þúsund tonn til viðbótar samtals eru sjötíu og átta þúsund tonn nú hafa verið veitt leyfi til framleiðslu á þrjátíu og sjö þúsund tonnum af eldisfiski á ári ef aðeins er reiknað með framleiðslu sem er hafin eða komin í formlegt ferli gæti framleiðslan aukist í hundrað og fjörutíu þúsund tonn á næsta áratug eða svo til að fá hugmynd um verðmæti slíkrar framleiðslu er gott að leita til Noregs tölurnar eru ekki að öllu leyti sambærilegar en gefa þó einhverja hugmynd um hvað er í húfi árið tvö þúsund og fimmtán framleiddu Norðmenn rúma eina komma tvær milljónir tonna af laxi og um áttatíu þúsund

af regnbogasilungi í fyrra fluttu þeir út rúm milljón tonn sem er þreföldun á átta árum og útflutningsverðmætið nam sextíu og fimm milljörðum norskra króna um átta hundruð og þrjátíu milljörðum íslenskra miðað við hundrað og fjörutíu þúsund tonna

framleiðslu á Íslandi og tölurnar frá Noregi má skjóta á útflutningsverðmæti upp á um hundrað og fimmtán milljarða árið tvö þúsund og fimmtán var heildarútflutningsverðmæti sjávarafurða á Íslandi tvö hundruð sextíu og fimm milljarðar króna fiskeldi gæti því orðið töluverð búbót miðað við þann hraða sem getur orðið á uppbyggingu á laxeldi á Íslandi það þarf að byggja

þarf að undirbúa útsetningu á sjókvíum og annað þá höfum við alveg ráðrúm til að átta okkur á hversu mikið eldi er óhætt að stunda annars vegar á Vestfjörðum hins vegar á Austfjörðum án þess að við tökum óþarfa áhættu seiðaframleiðsla stendur enn sem komið er ekki undir

en nýjar stöðvar eru í byggingu auk þess ríkir mikil samkeppni milli fyrirtækjanna segja má að þrjú

fyrirtæki berjist um svæðin fyrir vestan Arnarlax Arctic Sea farm og Háafell en tvö fyrir austan fiskeldi Austfjarða og laxar fiskeldi forstjóri Arnarlax segir að þetta sé þróunin færri og stærri fyrirtæki stjórnvöld þau eru búin að segja að við ætlum að hafa færeyskan strúktúr en

dýr og því verulega kostnaðarsamt að hefja rekstur það er þó einn veigamikill munur á Noregi og Íslandi leyfin á Íslandi og leyfin í Noregi það er ekki sama dæmi í Noregi áttu leyfin þú kaupir leyfi af ríkinu og þú átt það

Íslandi þá hefurðu leyfið á leigu við fáum það á leigu frá tíu ár og svo þarftu að endurnýja þetta hérlendis greiða fyrirtæki ekkert fyrir leyfin sjálf þótt þau greiði árlegt gjald í umhverfissjóð sjókvíaeldis miðað við mögulegan hagnað má því segja að kostnaður við leyfisumsókn sé nær enginn auðlindin er hins vegar takmörkuð því aðeins er talið óhætt að ala tiltekið magn af fiski í hverjum firði sá sem fær leyfið er því með forskot á aðra og tækifæri til uppbyggingar sem þegar

skilað sér inn í verðmat fyrirtækjanna það er auðvitað á vissan hátt kannski veikleiki í þessu fyrirkomulagi sem við erum með að það er auðvitað tilhneiging til að sækja um leyfi til þess að marka sér einhvern sess ég held að menn þurfa þurfa kannski að líta dálítið í eigin barm í þessum efnum og reyna að

þannig að það verði ekki þessi samkeppni sem kannski ýkir líka myndina en eru menn ekki að tala sín á milli er það ekki nánast þannig að fyrirtæki eru ja hreinlega farin að skipta með sér fjörðum nei það er ekki þannig og það er ekki á valdi fyrirtækjanna heldur að skipta þessum kvíastæðum á milli sín opinber gögn segja þó aðra sögu kastljós óskaði eftir gögnum sem

borist hafa stofnunum vegna mögulegs samstarfs fyrirtækja að minnsta kosti tvö dæmi eru um að fyrirtæki hafi óskað eftir sameiginlegu umhverfismati á Vestfjörðum og fyrir austan virðast þau einmitt skipta fjörðum á milli sín þannig segir í bréfi sem fiskeldi Austfjarða sendi fyrir hönd sín og laxa fiskeldis meðfylgjandi er sáttatillaga milli laxa e h f annars vegar og fiskeldis Austfjarða hins vegar vegna hún gengur út á að laxar e h f draga umsókn sína til baka í Berufirði og fiskeldi Austfjarða geri slíkt hið sama í Reyðarfirði Fáskrúðsfjörður verði samnýttur með meðfylgjandi

þannig að FA hafi ellefu þúsund tonna og laxar fjögur þúsund tonna leyfi burðarþol Fáskrúðsfjarðar er fimmtán þúsund tonn þá er sérstaklega tekið fram í bréfinu að samstarf fyrirtækjanna í Fáskrúðsfirði verði það mikið að í raun sé um sama rekstraraðila að ræða og fjarlægðarmörk laga eigi því ekki við ein ástæða þess að fyrirtækin hafa í nokkrum tilvikum samræmt umsóknir er einmitt

það er einfaldlega mat á því hversu mikið fjörður eða fiskeldissvæði getur tekið af lífmassa án þess að áhrifin verði neikvæð til dæmis ef súrefnisskortur verður í sjónum það hefur þegar verið gert í sjö fjörðum en í þeim má framleiða samtals hundrað

tuttugu og fimm þúsund tonn þegar allir firðir hafa verið metnir má gera ráð fyrir að burðarþolsmat leyfi framleiðslu upp á allt að tvö hundruð þúsund tonn þetta er ekkert endanleg tala sem við erum að gefa út heldur þarf að vakta og fylgjast með og þá hækka eða lækka í samræmi við þær niðurstöður og ef að er uppsöfnun eða vísbendingar um að burðarþol er

eins og okkar vinna það með stjórnvöldum að minnka

því svæði það er það er bara eðlilegt gera má ráð fyrir að allar þessar framkvæmdir fari í umhverfismat en að því loknu þarf að fá starfsleyfi frá Umhverfisstofnun annars vegar og rekstrarleyfi frá Matvælastofnun hins vegar hingað til hafa umsóknir tekið breytingum í ferlinu þótt þær hafi ekki verið stöðvaðar með auknum fjölda umsókna má þó ætla að einhverjar þeirra nái ekki í gegn auk þess sem burðarþolsmat er ein helsta takmörkunin á því magni sem leyfilegt er að framleiða þessi svæði lúta ekki hefðbundnum skipulagsreglum það þýðir að sveitarfélög hafa lítið um það að segja hvar eldiskvíar eru staðsettar auk þess sem ekki er tekið tillit til heildaráhrifa á fjörðinn heldur aðeins til umhverfisáhrifa tiltekins kvíasvæðis það er sem sagt

verið að vinna að því að það verði komið á í rauninni sambærilegri umgjörð um það sem maður getur kallað

að þetta sé á hafi þegar við erum út á fjörðum og flóum og þegar við erum uppi á landi það er að að það þurfi að að fara í ferli þar sem er skoðað samræmt fyrir tiltekið

hvaða hagsmunir eru á þessu svæði hvaða nýtingaráform eða

áhugi liggur fyrir og síðan þarf í samráði við hagsmunaaðila að vega og meta hvernig á að raða þessu saman það gilda sem sagt mun strangari reglur um skipulag á landi en á sjó úti á fjörðunum og þá er þetta í rauninni bara þannig að framkvæmdaraðili hefur þarna miklu miklu meira forræði og möguleika til frumkvæðis í að bara ja við skulum segja velja

sér svæði það

að fiskeldi gæti fært þjóðarbúinu umtalsverðar gjaldeyristekjur en áhyggjur af þessu stóraukna eldi eru að sama skapi miklar ekki

áhyggjur

erfðamengun sjúkdómum laxalús og endingu búnaðar við erfiðar íslenskar aðstæður þegar rýnt er í drög að matsáætlunum fyrirtækjanna og ákvarðanir Skipulagsstofnunar um umhverfismat kemur í ljós að það eru ekki bara

sem hafa þessar áhyggjur jafnvel fyrirtækin sjálf gera athugasemdir hvert hjá öðru Arnarlax gerir til að mynda athugasemd við áætlanir Arctic Sea farm og segir að ekki liggi fyrir að búnaður þoli veðurfar og

gerir svo athugasemd við áætlanir Arnarlax og segir gerð er alvarleg athugasemd við að ekki sé gerð grein fyrir þeirri hættu sem fylgir laxalús þegar laxeldi er stundað samtímis á mörgum svæðum í einum firði nú auðvitað segja sérfræðingar og reynsla frá Noregi að þar sem er laxeldi þar þar sleppur lax er það ekki bara þannig ja sko það sem að við gerum er að gera að skiptir máli þetta er ekki þannig að menn setja bara út fisk í sjó og er alveg sama hvort hann sleppi eða sleppi ja það er augljóst að aukið umfang eykur líkurnar á því

norska Fiskistofan heldur utan um tölur um slysasleppingar þar má sjá að árið tvö þúsund og sex var verst þegar nærri milljón laxar sluppu en síðan virðist ástandið hafa batnað mikið því samkvæmt bráðabirgðatölum sluppu hundrað tuttugu og sex þúsund laxar í

í fyrra hér er aðeins um að ræða það magn sem Fiskistofan getur staðfest aðrar rannsóknir til að mynda frá norsku

benda til þess að það megi tvö til fjórfalda tölurnar þá er einnig tekið fram að mun fleiri laxaseiði sleppi en tilkynnt er um

síðustu ár tvö þúsund og þrjú sluppu nærri þrjú þúsund laxar í Norðfirði auk minniháttar sleppingar í

Mjóafirði tvö þúsund og þrettán var svo tilkynnt að tvö hundruð laxar hefðu sloppið úr eldi

í Patreksfirði í fyrra veiddist mikið af regnbogasilungi víðs vegar um land og

að hann hefur sloppið úr eldiskvíum í júní birtist svo frétt á heimasíðu Fiskistofu þar sem fram kom að samtöl við forsvarsmenn fiskeldis Austfjarða hefðu leitt í ljós að óhapp hefði orðið veturinn tvö þúsund og fimmtán til sextán sem var þó ekki tilkynnt eins og

reglur kveða á um sautjánda febrúar síðastliðinn tilkynnti svo Arctic Sea farm að regnbogasilungur hefði sloppið úr kvíum í Dýrafirði en ekki er ljóst hvenær það

það er hins vegar ljóst að önnur slepping hefur orðið fyrir vestan sem ekki

tilkynnt um því fiskurinn sem veiddist í fyrra var af allt annarri stærð en sá sem slapp í Dýrafirði með öðrum orðum á innan við ári er vitað um tvær sleppingar

formlega tilkynnt um eins og lög kveða á um rannsókn Matvælastofnunar á

í Dýrafirði stendur enn yfir en það vekur athygli að sérstaklega er tekið fram að í reglubundnu eftirliti MAST í júní í fyrra hafi engin frávik komið fram í verklagi eða búnaði sem orsakað gætu sleppingar úr kvíum þetta sýnir að mjög skammur tími getur liðið frá því að eftirlit fer fram og þar til fiskur þegar eftirlit Fiskistofu leiðir í ljós að regnbogasilung var að finna víða í ám á Vestfjörðum að þá og engin tilkynning hefur borist að þá er ljóst að við fáum ekki allar upplýsingar um málið og ekki vitað hvaðan fiskurinn er kominn þeir sem gagnrýna þessa grein myndu segja

treysta því að allar sleppingar séu tilkynntar

þetta má auðvitað segja geti rýrt trúverðugleika greinarinnar og þess vegna legg ég áherslu á það að þessar tilkynningar séu virtar norskar eftirlitsstofnanir gera ráð fyrir að meiri lax sleppi en tilkynnt er um í Patreksfirði árið tvö þúsund og þrettán til að fá hugmynd um hvort það sama sé uppi á teningnum hér á landi samkvæmt tilkynningu sluppu um tvö hundruð laxar úr eldiskvíum

Patreksfirði og Tálknafirði sem unnin var fyrir fiskeldisfyrirtæki kemur fram að magnið sem slapp geti verið allt að sjöfalt meira en tilkynnt var um eða um fjórtán hundruð laxar sleppingar eru miðað við reynslu annarra þjóða í beinu samhengi við umfang eldisins vísu hefur orðið mikil og góð þróun í búnaði við tókum upp norska staðalinn sem er sá

til og það heldur aftur af sleppingum en það sleppur alltaf eitthvað af laxi við getum sagt að hið neikvæða er ekki það að laxinn fari

hið neikvæða er í því fólgið ef hann fer að blandast íslenskum villtum laxi eða fer að ganga upp í árnar eða eða þess háttar og við höfum talað fyrir því að það fari fram áhættumat sem mun fara fram

fram við metum hvursu mikið sjókvíaeldi með norskum laxi getur átt sér stað við Ísland án þess að við tökum óþarfa áhættu fyrir villtu stofnana við teljum að þetta geti orðið gríðarlega alvarlegt mál í sjálfu sér eins og við sjáum í Noregi þar sem einn þriðji af öllum laxastofninum þar er orðinn mjög erfðamengaður ef maður

með þessar reglur sem menn ætla að uppfylla hér frá því tvö þúsund og sex þá sleppur enn fiskur og verulegt magn af fiski og þannig að við sjáum ekki annað en að það því menn eru að tala um svo mikla aukningu á framleiðslunni erfðablöndun er orðið stórt vandamál í Noregi í rannsókn sem gerð var á hundrað tuttugu og fimm ám kom í ljós að í þrjátíu og eitt var mikil erfðablöndun en í fjörutíu og fjögur engin það skiptir

töluverðu máli hvenær laxinn sleppur mest er hættan ef hann sleppur á eða sama ár og hann verður kynþroska þá eru mestar líkur á að hann leiti upp í ár til að hrygna það er því ekki þannig að allur lax sem sleppur leiti upp í ár í nágrenninu

séu menn að ala lax að þá sé það geldur lax það sé ekki verið að ala frjóan norskan lax það sé einfaldlega of áhættusamt fyrir íslensku laxastofnana vandamálið við

er að aðferðirnar sem hafa verið notaðar gera það að verkum að um erfðabreytta framleiðslu er að ræða sem takmarkar möguleika á sölu rannsóknir á halda þó áfram auk þess sem margir skoða hvort hægt sé að nota lokaðar Kvíar til að koma í veg fyrir sleppingar fátt bendir þó til að Norðmenn muni alfarið skipta yfir í geldlax eða lokaðar Kvíar á næstu árum í Noregi er ekki lengur deilt um það hvort erfðabreytingar hafi orðið í villtum laxi en sumum finnst það ekki

skipta máli þetta sagði stjórnarformaður hagsmunasamtaka fiskeldisfyrirtækja í fréttaskýringaþættinum í norska sjónvarpinu laxalúsin samkvæmt tölum norsku

eða um fimmtíu og þrjár milljónir fiska að stórum hluta vegna lúsar talið er að árið tvö þúsund og fimmtán hafi norsk fiskeldisfyrirtæki tapað allt að fimm milljörðum norskra króna vegna lúsar um sextíu og fimm milljörðum íslenskra króna að það er núllstillt á hverju vori engar opinberar tölur eru til um

í eldi hérlendis kastljós óskaði eftir eftirlitsskýrslum dýralækna í stærstu eldisstöðvunum en í þeim eru ekki miklar upplýsingar um lús í áliti Skipulagsstofnunar um aukna framleiðslu Arnarlax í Arnarfirði segir að nýjar rannsóknir staðfesti að laxeldi í firðinum stuðli að fjölgun laxalúsar engar kröfur séu

vöktun lúsar en fyrirtækið geri talningu samkvæmt leiðbeiningum Matvælastofnunar nú í ljósi sögunnar þá höfum við ekki séð faglegar ástæður til þess að vera með einhverjar þvingunaraðgerðir því að það að telja lús á laxi vera með

þetta er ákveðið álag á fisk í í Noregi er fylgst grannt með

enda búið að sýna fram á samband milli mikils eldis og

bæði eru það fyrirtækin sjálf og dýralæknar sem telja auk þess sem opinberar reglur eru til um það hversu mikið má vera af lús á hverri eldisstöð ekki hefur verið talin ástæða til að setja sambærilegar reglur hérlendis hingað til höfum við ekki séð ástæðu einhverjar stórvægilegar áhyggjur því hefur stundum verið haldið fram að lús verði ekki vandamál hér við land vegna

og það minnki hættuna á

það er staðreynd að með hækkandi hita á sjó þá mun lús pluma sig aðeins betur og við sjáum til dæmis talsverðar breytingar á

hitastigi á sjó bara núna á örskömmum tíma við sáum að það var nokkuð meira um lús bæði laxalús og

langt fram eftir vetri alveg þangað til við fórum

að komast niður í ja kringum þrjár þrjár og hálf veturinn í vetur eins og við vitum hefur verið svolítið frábrugðinn síðastliðnum árum og þá er svona ástæða til

fara upp á tærnar og vera á varðbergi núna næstu misserin við fjörðunum svo við fáum hvílt lengi og það sem við erum að gera hjá okkur núna

höfum ekki ekki eitt af því sem sem ég hef rekið mig á er að það er mjög erfitt að fá nákvæmar tölur yfir stöðuna eins og hún er í dag af hverju er það af hverju af hverju liggja þessar upplýsingar ekki bara frammi ég kann svo sem ekki svar við þeirri spurningu í Noregi er þetta stærsta einstaka vandamálið í rekstri fyrirtækjanna og þetta hefur orðið þess valdandi að rekstrarkostnaðurinn í norsku fiskeldi hefur vaðið upp við sjáum líka að það er veitt alveg gífurlegu fjármagni í rannsóknir á á þessum málum í Noregi og víðar auðvitað þar sem þetta hefur verið alvarlegt vandamál

en hvers vegna við höfum ekki nákvæmar tölur í þessum í þessum efnum það veit ég ekki við finnum það líka að það er

svona vandamál sem er til staðar almennt talað í eru kannski ekki alveg eins aðgengilegar og það finnum við líka fyrir sem erum að reyna að vinna í þessu á degi hverjum þessu til viðbótar hafa margir bent á hættuna af úrgangi og fóðurleifum í umhverfismati er ítrekað bent á neikvæð áhrif á botninn undir

og minnt á nauðsyn þess að hvíla svæðin reglulega til að þau nái að hreinsa sig það skín í gegn þegar umsagnir margra eftirlitsstofnana eru lesnar að óvissa ríkir um áhrif svo mikils eldis í fjörðum landsins ítrekað er bent á

nauðsyn þess að setja skýrari reglur meðal annars um gagnasöfnun vöktun og eftirlit fyrirtækin sjálf taka í mörgum tilfellum undir þetta en benda réttilega á að það sé ekki þeirra að setja reglurnar aðeins að fara eftir þeim forstjóri fiskeldis Austfjarða sendi Kastljósi yfirlýsingu þar sem hann segir að ranglega sé fullyrt að fyrirtækin séu að skipta fjörðum sín á milli enda hafi félögin enga

lagaheimild til þess um samstarf sé að ræða enda ljóst að tvö fyrirtæki geti ekki verið með eldi í Berufirði og Reyðarfirði en eins og kom fram í fréttum í gær hefur Umboðsmaður Alþingis haft kæru til skoðunar vegna meints vanhæfis yfirdýralæknis fiskisjúkdóma dýralæknar Matvælastofnunar hafa starfað að hluta fyrir fyrirtæki sem þeir eiga að hafa eftirlit með

með fiskeldi er áberandi og jafnvel fiskeldismenn sjálfir kalla eftir breytingum fyrirtæki hafa misst starfsleyfi en haldið áfram starfsemi reglubundnu eftirliti Matvælastofnunar hefur ekki verið sinnt nema að hluta og ráðuneytið skoðar nú hvort dýralæknar MAST séu vanhæfir með lagabreytingum árið tvö þúsund og fjórtán færðist eftirlit með fiskeldi yfir til Matvælastofnunar rekstrarleyfi

er gefið út af MAST og allt eftirlit með búnaði og dýraheilbrigði er innan hennar starfshættir MAST hafa verið til skoðunar að undanförnu og í nýrri skýrslu sem kom út í lok mars segir um ný verkefni tengd fiskeldi mikilvægt er að tryggt sé að stofnunin sé í stakk búin að sinna þessu verkefni með þeim hætti sem nauðsynlegt er sem gæti bent til þess að hún hafi hreint ekki verið tilbúin til þess þegar hún tók við eftirlitinu fyrir rúmum tveimur árum forstjóri Matvælastofnunar segir að vöxtur greinarinnar hafi verið mjög hraður síðan hún tók við útgáfu rekstrarleyfa en engu að síður þá held

hefði átt að undirbúa þær lagabreytingar og tilfærslu verkefna sem urðu á milli stofnana átt að undirbúa betur og meta í rauninni með mun nákvæmari hætti hvað þyrfti til og þá horfa aðeins til framtíðar fjármagn hafi ekki komið með nýjum verkefnum og starfsmenn því of fáir til að sinna þeim reyndar er nánast sama við hvern er rætt kallað er eftir auknu eftirliti ég hef talað fyrir því og fiskeldismenn tala fyrir því og greinin talað fyrir því að við viljum að svona umhverfi greinarinnar sé háð leyfum og eftirliti við eigum svo mikið undir því að þessir hlutir séu gerðir vel við höfum tekið þær upplýsingar sem komnar of mikið frá fyrirtækjum því að það virðist vera

hið opinbera sé með hryggjarstykki til að til að standa sig í þessu hagsmunir allra eru fólgnir í því að eftirlitinu sé sinnt með góðum og skilvirkum hætti er því sinnt þannig í

ekki mikið vör við eftirlit get ég sagt það hefur ekki komið mikið inn á borð okkar kastljós hefur að undanförnu rætt við tugi manna um allt land sem tengjast fiskeldi beint og óbeint eða hafa fylgst náið með þróun þess flestir hafa sömu sögu að segja lítið fari fyrir opinberu eftirliti eftirlitið er sem sagt óháða eftirlitið er ekkert ekkert í dag og við erum að kalla eftir því við verðum nú að viðurkenna að okkur finnst allt kerfið vera svolítið vanbúið sko og allt of sjaldan

menn taki málstað umhverfisins í þessu það er eiginlega einkenni alltaf þegar ný atvinnugrein sprettur upp eða er að vaxa hratt þá koma fram ákveðnar veilur í kannski stofnanaumhverfinu atvinnulíf hefur tilhneigingu til að hlaupa hraðar en kerfið okkar óhætt er að segja að það eigi við

varðandi fiskeldið hvorki Umhverfisstofnun né Matvælastofnun hafa náð að fullu utan um málaflokkinn síðan verkefni færðust yfir til þeirra árið tvö þúsund og fimmtán

gefur út starfsleyfi en nokkur dæmi eru um að starfsleyfi hafi runnið út en fyrirtæki starfað áfram til dæmis leyfi Dýrfisks í Önundarfirði sem rann út árið tvö þúsund og fjórtán en starfsemin hélt áfram til tvö þúsund og sextán eftirlit

er hins vegar framkvæmt af MAST á grundvelli þjónustusamnings milli stofnananna í svari Umhverfisstofnunar við fyrirspurn Kastljós kemur fram að árið tvö þúsund og fimmtán stóð til að Matvælastofnun færi í fimmtíu og sex eftirlitsferðir en þær urðu einungis átján tvö þúsund og sextán var áætlað að fara í fjörutíu og sex eldisstöðvar en MAST fór að lokum í tuttugu og níu en Umhverfisstofnun fór sjálf í sautján þótt lög kveði á um að þessi hluti

eftirlitsferðir eigi að vera hjá Matvælastofnun eitt af því sem að aðilar hafa rætt um það er að það þurfi að fara í áhættumat til þess að forgangsraða eftirlitinu en til viðbótar kemur þá núna að við erum búin að bæta vel í varðandi eftirlitsframkvæmdina þannig að við eigum von á því að það verði engin vandræði fyrir okkur að uppfylla þennan samning miðað við þann

sem við verðum með nú við erum með í rauninni þá staðsetta menn út um land þar sem fiskeldi er mest það sem við erum að horfa á er ekki bara þetta reglubundna eftirlit sem við erum í heldur líka óboðað eftirlit sem er bara án fyrirvara að vera á staðnum líka ef það koma kvartanir eða eitthvað kemur upp á einhver slys eða eitthvað þannig að allt sem við erum að gera núna miðar að því að auka eftirlitið það er þó ekki bara umfang og tíðni eftirlits sem gerðar eru athugasemdir við

veiðifélaga óskaði eftir því að bæði Eyjafirði og Ísafjarðardjúpi yrði lokað fyrir eldi ráðuneytið féllst ekki á þá beiðni en áður en ákvörðunin var tekin var fundað með fulltrúa Matvælastofnunar sem var Gísli Jónsson yfirdýralæknir landssambandið taldi að aðkoma Gísla að málinu fæli í sér vanhæfi þar sem hann væri of tengdur fiskeldisfyrirtækjum vegna starfa sinna fyrir þau í kjölfarið var kvartað til umboðsmanns Alþingis

starfar að einhverju leyti fyrir fiskeldisfyrirtæki geturðu sagt okkur í hverju það starf er fólgið þá meinarðu hvernig

það eina sem að ég starfa þannig fyrir er að ég hef komið að því að afhenda þeim bóluefni bólusetningin sjálf er á annarra höndum þá eða nei hún hefur verið undir minni leiðsögn og þegar ný fyrirtæki hafa verið að hasla sér völl þá hef ég leiðbeint um notkunina og og komið þeim inn bara eins og með annað sem víkur að heilbrigði fiska geturðu sagt okkur hvað þú hagnaðist mikið í fyrra persónulega

persónulega eða í gegnum fyrirtæki af starfi þínu fyrir fiskeldisfyrirtæki nei sko við verðum eiginlega að hugsa aðeins til upprunans í þessu sambandi þá finn ég fljótlega að það var mikill ólestur á allri skráningu Gísli segir að þetta fyrirkomulag hafi tryggt gríðarlega góðan árangur í

við sjúkdóma sem er það sama og kemur fram í löngu svari MAST við bréfi umboðsmanns en spurningin var engu að síður geturðu sagt okkur hver fjárhagslegur ágóði er af þessu starfi sko eina sem ég hef áhyggjur eða sem sagt er umhugað um

er að ég fæ læt þá náttúrulega borga innflutningsfyrirtækjunum það sem kostnaður bóluefna

er síðan þarf ég að taka þjónustugjald til að standa straum af til dæmis

og slíku held þessu í lágmarki og ég hef ekki þá tölu í hausnum nei en ég meina þú ert ekki að gera þetta frítt nei ég reyni að komast þannig að ég sé skaðlaus komast hjá því og annað en hvað með

það er verið að tala um jafnvel þreföldun milli tvö þúsund og sextán og átján veist þú hvað þú munt mögulega hagnast mikið persónulega af auknu eldi hef ekki hugmynd um það og og þetta er nú svona sá þáttur sem kannski þetta er í takti við aukið umfang fiskeldis svona er þetta búið að vera í áraraðir en núna með auknu umfangi þá er eflaust breyting í þessu líka eins og öðru og ég tel og ráðuneytið hefur fengið að vita af því að það er sennilega komið að þeim tímapunkti að það þarf að hugsa þetta allt upp á nýtt í svari Matvælastofnunar við bréfi umboðsmanns segir að í ljósi hins góða árangurs sem náðst hafi í baráttu gegn smitsjúkdómum í fiskeldi vilji hún skoða hvort

og þá hvernig sé hægt að halda núverandi fyrirkomulagi það er að dýralæknar fiskisjúkdóma sinni bólusetningum og sýklalyfjagjöf fyrir fyrirtækin án þess að hæfi þeirra sé dregið í efa bent er á að þrátt fyrir lög um héraðsdýralækna sem eingöngu skuli sinna opinberum eftirlitsstörfum sé ekkert slíkt ákvæði um sérgreina og

svo segir í svari MAST þrátt fyrir að ekkert hafi komið upp varðandi störf hvorki Gísla né Sigríðar Gísladóttur sem er í hlutastarfi á Vestfjörðum um að hagsmunir þeirra hafi á einhvern hátt haft áhrif á störf þeirra þá er ljóst að dýralæknir fiskisjúkdóma sem og aðrir sjálfstætt starfandi geta haft fjárhagslegan ávinning af bólusetningu vegna aukinna umsvifa í fiskeldi hérlendis veistu hversu háar upphæðir þetta eru sem þau fá frá fiskeldisfyrirtækjum að starfa þarna á okkar vegum en finnst þér ekki eðlilegt að stofnunin og í ljósi þess að það hafa komið upp gagnrýnisraddir um þetta fyrirkomulag að þið hafið þessar upplýsingar ég get verið alveg sammála

fara nánar í þetta mál og þá sérstaklega þá ef við horfum til framtíðar það eru miklar

áætlanir um hérna stækkun í eldi og þá tel ég fulla ástæðu til að við förum vel í gegnum þetta

að við höfum í rauninni allar upplýsingar til að halda áfram

í úttekt á MAST segir að mikilvægt sé að öll samskipti milli MAST og fyrirtækja séu opin og sjálfstæði eftirlitsaðilans tryggt tryggja þurfi jafnframt að engar ástæður séu til að efast um sjálfstæði eftirlitsaðilans og að sé gegnsætt auk þess er lagt til að starfsmenn greini frá öllum hagsmunatengslum við ráðningu það er þannig eins og þú segir sjálfur að þið hafið ekki upplýsingar um það hversu miklir peningar þetta eru geturðu þá alveg treyst faglegu mati þessara einstaklinga ég hef gert það mér hefur sýnst þetta fólk vera

samkvæmt bréfi MAST til umboðsmanns telur stofnunin að hún hafi náð að skipuleggja innra starf sitt þannig að engir hagsmunaárekstrar verði hins vegar má finna tilvik þar sem efast má um þá fullyrðingu MAST sem dæmi um aðkomu Gísla að ákvörðunum má nefna þegar Krossanes ákvað að skipta úr þorskeldi yfir í laxeldi í Eyjafirði en þá mat Skipulagsstofnun það svo að breytingin skyldi háð umhverfismati Krossanes kærði ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála og benti meðal annars á umsögn dýralæknis fiskisjúkdóma sem sagði hér vega þyngst þau rök að laxeldi að ofangreindri stærðargráðu er ekki talið hafa neikvæð áhrif á heilbrigði og viðgang þeirra villtu fiskistofna hins vegar að það dragi úr vægi umsagnar dýralæknis fiskisjúkdóma að ekki sé útskýrt nánar hvaða sjónarmið liggi að baki þeim orðum að tvö þúsund tonna laxeldi sé ekki talið hafa neikvæð áhrif á heilbrigði og viðgang hinna villtu fiskistofna þá má benda á að Matvælastofnun gerði engar athugasemdir við þær áætlanir fiskeldisfyrirtækja í Arnarfirði Patreksfirði og Tálknafirði sem Skipulagsstofnun hefur lokið afgreiðslu á aðrar eftirlitsstofnanir eins og Fiskistofa Umhverfisstofnun Veiðimálastofnun og töldu hins vegar ástæðu til að gera ýmsar athugasemdir sá sem veitti umsögnina fyrir hönd Matvælastofnunar var Gísli Jónsson dýralæknir hvað varðar þetta þá hef ég sem sagt litið yfir þessar ég sé að það er sem sagt það eru allir sjúkdómar þarna inni sem þarf að skoða

frá faglegu mati þá hef ég afgreitt slíkar umsagnir það getur vel verið að það

megi setja það hæfi mitt í í einhvern vafa þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða þann tuttugasta og níunda mars síðastliðinn svaraði Umboðsmaður Alþingis erindi Landssambands veiðifélaga þar segir að Umboðsmaður telji sig ekki hafa forsendur til að meta hvort fjárhagslegir hagsmunir Gísla af starfi hans fyrir fiskeldisfyrirtæki séu svo verulegir að aðkoma hans að undirbúningi ákvörðunar um lokun Eyjafjarðar og Ísafjarðardjúps valdi vanhæfi þá telur hann ekki að aðrar athugasemdir Landssambandsins meðal annars vegna ummæla sem Gísli hefur látið falla

gefi tilefni til að Umboðsmaður taki kvörtunina til nánari athugunar mér finnst í rauninni ekki ganga að menn séu annars vega eftirlitsaðilar og maður eigi að til dæmis að treysta þeim fyrir heilbrigði laxveiðiáa en jafnframt hafi þeir tekjur af þjónustu við fiskeldið ég held að það sé eitthvað sem bara gengur ekki fer ekki saman en málinu er

lokið því Umboðsmaður segir að kvörtunin og svör MAST hafi orðið tilefni þess að hann ritaði ráðuneytinu sérstakt bréf vegna málsins í bréfinu minnir hann á að starfsmaður geti orðið vanhæfur til að fjalla um mál ef hann eigi verulega hagsmuni undir þar með talið fjárhagslega

hagsmuni ekki sé útilokað að dýralæknar fiskisjúkdóma geti verið vanhæfir vegna slíkra hagsmuna sem dæmi nefnir Umboðsmaður að þrátt fyrir að MAST telji sig hafa skilið á milli eftirlitshlutverks og útgáfu rekstrarleyfa þá geti sú staða komið upp að eftirlit dýralæknis hafi íþyngjandi afleiðingar í för með sér jafnvel afturköllun rekstrarleyfis svo segir sé viðkomandi fiskeldisstöð kaupandi að

bóluefni dýralæknis geta risið álitaefni um hæfi hans vegna fjárhagslegra hagsmuna sem hann kann að hafa af því að stöðin haldi áfram rekstri þá er tekið fram að dýralæknum fiskisjúkdóma hafi verið ætlað mjög rúmt starfssvið og hafi því víðtæka aðkomu að stefnumótun reglusetningum og ákvörðunum stjórnvalda með beinum og óbeinum hætti umboðsmaður bendir einnig á hlutverk héraðsdýralækna og segir ég

tel ekki að tilefni sé til að túlka þögn í lagareglum um dýralækni fiskisjúkdóma þannig að tekin hafi verið afstaða á þá leið að ekki sé þörf á að gæta að sambærilegum sjónarmiðum í tilviki þessa opinbera af þessu verður ekki annað ráðið en að Umboðsmaður hvetji ráðherra til að breyta núverandi fyrirkomulagi haldi ekki dýralæknarnir geti hæglega verið vanhæfir vegna hagsmunatengsla viðtölin við yfirdýralækni og forstjóra voru tekin á föstudag í gær birti stofnunin yfirlýsingu á heimasíðu sinni þar sem vísað var til erindis umboðsmanns og umræðu um hæfi dýralæknisins Gísli Jónsson hefur í kjölfar þessa ákveðið að hætta afhendingu bóluefna

til seiðaeldisstöðva seiðaeldisstöðva jafnframt kom fram að óskað hafi verið eftir því að ráðuneytið fari yfir lög og reglur um dýralækna og varnir gegn fiskisjúkdómum þegar Kastljós heimsótti sunnanverða Vestfirði kom fljótt í ljós að sveitarfélögin fagna laxeldinu enda hefur hefðbundin fiskvinnsla minnkað mikið heimamenn þekkja hins vegar söguna og vita sem er að fiskeldi á sér ekki mjög

sögu hérlendis ein fjölmargra spurninga sem hafa vaknað snýst um eignarhald fyrirtækjanna og ábyrgð ef illa fer stærstu fyrirtækin eru í meirihlutaeigu erlendra aðila en öll hafa þau sömu sögu að segja lítill áhugi hafi verið hjá íslenskum bankastofnunum og fjárfestum síðustu ár Norðmenn eiga sextíu prósent í bæði fiskeldi Austfjarða og löxum e h f samkvæmt upplýsingum frá

fyrirtækjunum Norðmenn eiga svo helmingshlut í Arctic Sea farm en fyrirtæki á Kýpur á fjörutíu og sjö og hálft prósent forstjóri Arnarlax sem hefur búið nær allt sitt líf í Noregi segir að fyrirtækið sé metið á rúmlega tuttugu milljarða króna stærsti eigandinn hjá okkur heitir

Íslendingar sem eiga um tuttugu og fimm prósent samtals í fyrirtækinu restin er í eigu norska

Financial investors það sem þetta gerir er að þetta skýtur nýjum stoðum undir atvinnulífið

og skapar þá fjölbreytni í störfum

hérna á Vestfjörðum hafa byggt á frekar einhæfu atvinnulífi þetta sýnir okkur það að það er eitthvað annað við erum afskaplega jákvæð gagnvart því enda hefur hér orðið mikil fjólksfjölgun á undanförnum árum og samfélagið

að rétta úr kútnum eftir áratuga samdrátt bæði tengdasonur minn og sonur vinna hjá fyrirtækinu það er mikil eftirspurn eftir húsnæði þannig að ég tel það vera mjög jákvætt við sjáum að erlent fjármagn hefur leitað inn í ferðaþjónusta smáfyrirtæki hafa jafnvel verið að fá erlent fé inn

höfum verið með stórar skrifstofur af hálfu hins opinbera sem hafa haft það að markmiði að

fjármuni inn í íslenskt atvinnulíf við erum með sérstakar ívilnanir til einstakra fyrirtækja atvinnugreina eins og kvikmyndagerðar til dæmis fá þeir hluta af kostnaði sínum endurgreiddan allt er þetta til

inn erlent áhættufé við vorum að leita eftir Íslendingum tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán svo vorum við að leita út um allt á Íslandi þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán svo vorum við að leita út um allt á Íslandi gagnrýnisverð alls ekki fyrir utan það að með þessu erum við ekki bara að fá erlent fé inn í þessar greinar heldur erum við líka að fá

kannski fyrst og fremst hjá okkur að þegar fiskvinnslan lagðist af hér fyrir rúmu ári að það

vísu íbúum en ég

til enda ef ekki hefði komið inn starfsemi eins og laxeldi fyrst og fremst það sem okkur finnst vanta hjá íslenskum stjórnvöldum

er skilningur á því hvað þessi iðnaður er að vaxa hratt og vel og stuðning við

og þess háttar er

sem við köllum gildna sjóðirnir í kringum þetta það er nú ekki hægt að segja að

mikið við þetta tekjur sveitarfélagsins

af útsvari þá fyrst og fremst af útsvarstekjum íbúa og þetta hefur haldið í horfinu en ekki gert

jú það eru fasteignagjöld og þess háttar sem við erum að fá að fá að byggingu sem verður í kringum þetta hvers virði er Arnarlax í dag Arnarlax er

peningar í þessari grein og hjá sveitarfélögum sem standa illa munar um hverja krónu fyrir utan það hversu miklu máli skiptir að geta boðið fólki upp á vinnu reynsla síðustu áratuga situr hins vegar í mörgum enda dæmi um það að sveitarfélög ráðist í uppbyggingu til að mynda á íbúðarhúsnæði en sitji svo eftir með tómar lóðir og tóm hús því virðast þau flýta sér hægt nú við höfum alltaf horft til þess að verði um það að ræða að við förum í einhvers konar framkvæmdir að þá verði það gert með skynsamlegum hætti og við horfum þá auðvitað þá til annarra svæða sem hafa farið illa út úr því að fara offari

uppbyggingu hafa menn áhyggjur af því að þetta sé jú menn hafa

fyrst og fremst það sem okkur finnst vanta hjá íslenskum stjórnvöldum

er skilningur á því hvað þessi iðnaður er að vaxa hratt og vel og stuðning við

er það sem við köllum hreinlega á núna hver tekur að sér að skúra húsið þegar allir eru farnir það má svo sem velta því fyrir sér ég hef svo sem ekki ekki sérstakar áhyggjur af því að þetta

að þessi grein eins og staðan er í dag þá er starfsemi þeirra

mestu leyti úti í firði það er

hið opinbera sem gefur út þessi leyfi þannig að það hlýtur að fylgja

ég held að það sé engin spurning um það að þjóðin er að njóta þess

á svæðunum þar sem fiskeldið er í uppbyggingu eru að njóta þessarar uppbyggingar en ég

tel að það sé alveg eðlilegt

ræða gjaldtökuna og skattaumhverfi þessarar greinar eins og annarra atvinnugreina og ekki síst atvinnugreinar sem er að nýta takmörkuð gæði í kvöld hefur verið tæpt á mörgum stórum spurningum varðandi aukið eldi umhverfis og sjúkdómamálum áhrifum á sveitarfélög opinberu eftirliti og leyfisveitingum og svo er það erlenda eignarhaldið og gjaldtaka af iðnaði sem gæti velt tugum milljarða innan

nokkurra ára við ræðum þessi mál og eflaust fleiri við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sjávarútvegsráðherra

við minnum sem fyrr á heimasíðu þáttarins kastljós punktur is en þar og á Facebook er hægt að koma ábendingum til umsjónarmanna þáttarins þar til á morgun veriði sæl